C’era na vota un apprinnista magu ca si trasformà in giurana pi erruri. A l’iniziu iddu mancu si detti cuntu ma doppu na para di uri si n’adduna ca ‘un era cchiù un essiri umanu ma na giurana. A ‘stu puntu iddu cerca di pigghiari la bacchetta magica pi riturnari omu ma ‘un ci arrinesci pirchì la bacchetta è troppu granni pi iddu ma inizialmenti ‘un si arrenni. Doppu tanti jorna di circari di pigghiari la bacchetta senza boni risultati, si arrenni accussì ca nesci di la casa unni era e si ni va ni lu lagu e dda resta.